Ny penina de fitaovana fanoratana izy Io misy <hesitation> rano mainty ao anatiny ary misy <hesitation> fantsona kely hivoahan'ilay rano mainty ka eo ianao no mitazona de manoratra arak'izay tianao ho soratana de mivoaka ilay rano mainty de ilay rano mainty no manome ilay soratra.